والله إنها مواد كثير، مو بمادة واحدة، أنا تعجبنى كل المواد العلمية، الفيزيا والكميا والأحياء والرياضيات، أنا كنت أصلا أحب هذى الشغلات، متقنتها الحمد لله ونجحت فيها، اا- ليش حبيتها هكذا أظن إن دماغى شوى علمية، مانى أهوى الحفظ، لا أهوى الاكتشاف، وأهوى هاى الشغلات.